أعتقد بأني سأكون سيئة في وظيفة المحاسبة ،الأرقام والحسابات ليست من نقاط قوتي، وأجد صعوبة في التركيز على التفاصيل ،فالعمل في بيئة تتطلب دقة عالية وإهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل ،قد يكون مرهقًا بالنسبة لي كما أنني أفضل التفاعل مع الناس ،وفي المحاسبة قد أكون أكثر عزلة وأحتاج إلى بيئة عمل أكثر إبداعًا وتفاعلًا ؛لهذا السبب أشعر أن المحاسبة ليست مناسبة في عقلي وليست مناسبة لي.